Dem naa fii samm kala, dem naa mbabu kebe, dem naa kase thiam, dem naa medina, dem naa bangali, dem naa thiamène, dem naa paa ndiaga tioye, fii moom jarut tudd ndax ma tudd dem naa amndalaye, dem naa touba anglais, dem naa kaarang, dem naa missira.